Ii, ayipẹ ku obaa baa, e gweeye gboo. Fifti yees ego a koo i ligbo. Eko nẹ alọ a jẹ nma ajẹ nẹ e ma alọ a, a i ma ọọ ka ọkwọọkwu nya, ayipẹ, e lẹ ọọ, e le enyi, e lẹ uwa ma, o lẹ odre ẹyẹẹyi nẹ e ge je lẹ uwa. Bọt ikee a, e lẹ ayipẹ ma, i ko, enkpeenkpọ ne, ẹchi ne i le chọla lẹ uwa gwa a. Ọdanka o wẹ amẹ gẹn, o wẹ ẹchi oogwa mla ode nya. A i ma ọọ ayipẹ yọi ga inọkpa baa baa, umẹẹ, umoto ge nyọi je uwa ta ajẹ inọkpa i gwu e nyọ i kwu uwa i wa ọlẹ. Bọtu a i ma achẹ gee yẹ ikpo nma ipọlẹ ei ga ipọlẹ ọha, ọnu ọkpa ooje, e ke i yẹ ikpo kwu che. Ọdanka a gboo ma ọọ, oyeyi, oyeyi oyeyi, ayipẹ la, e la oyeyi okpaakpa, e la oyeyi uhẹldi layifun. Odre oole wẹ unwalu. Ọdanka a i heyi, o wẹ ẹhọ oonyọ, a i heyi o wẹ ọda ooya, a i ga ẹhọ. Ẹhọ nya a kla jaa gba otu, a ga ọlẹ. achẹ ohi, achẹ ohi i koo lẹ inọkpa oonyọn. E koo da alọ ikee ka, e koo da alọ ka achẹ nee le ta inọkpa a, e jegede lẹ uwa ta inọkpa, o ya ku ọyipẹ doodu noo pahọn ne tine oobọbi ipu tu uwa ne tine oonwu uwa ẹla, nẹ e pahọn, e kwu uwọ i ta inọkpa oya koo kwu uwọ iye. Inọkpa oonyọ i wẹ ọda noo i muuvu achẹ liyan ma. Ayipẹ ba i gweeye, e gweeye, ukọmputa ba lẹ ywa ne bai ije Ẹẹ, e yẹ ikpo, e yẹ ikpo ga inọkpan. Noo lẹ ije ẹẹ nẹ ada uwa mla ẹnẹ uwa lẹ ije a, e yẹ ikpo ga inọkpan. A i ma ọyipẹ ee i, i ligii, e lẹ ọda obahọ ne i hi lẹ uhansẹti a, bọtu ikee a, a i ma ọnyakwu ọchẹ as old as taati, fọọti, o lẹ uhansẹtin, bọtu obaa baa ayipẹnẹchẹ ligiligi, e lẹ. O i chẹ lẹ oyeyi a mẹmla ẹchẹ a yọ very simpul lẹ achẹ ne ba i la. So, otum, ayipẹ ku abaa baa, uwa mowe, uwa ma abahi fiyẹ achẹ ku ikee a an, bikọs, umama kum nẹhi, ẹnẹ ku ẹnẹm, o yọi ka ka ẹẹ, owe mla abahi nẹ alọ ọọ ba i ma eko ku alọ nya. Eko kaa a aa ba lẹ ọọ noo. Eko ku ikee a, a i ma ọchẹ e lẹ ili ee tu ohi. A i bi ili ee gbogbogbogbo, aladi ee, aladi ẹla, aladi ẹta ayọ i bi uwe ọma kpọ ẹ. Ka, ka, ochikapa noo wẹ ochikapa ne i hi lẹ urayisi nya, o i teki ihayi ne hi lẹ wan yee ukrismasi dooduma nẹ achẹ i le ochikapa a. Ochikapa i yọn, a lẹ ochikapa le ihayi nya ayi ba ukrismasi ọha nẹ a gaa ma le mẹẹ a. Bẹt abaa baa, eyinya doodu ayipẹnẹnchẹ ba i le ochikapa, o i jẹ uwa, e kaa le gla gẹn yọ mẹmla odre olọhi mẹmla oyeyi olọhi. Ọda noo chẹ lẹ ode n baa bọọ a noo i chẹ lẹ ukrismasi ge lẹnyẹ ekee ọma yọ abọọ a. Bọtu abaa baa bẹ? Oyeyi nẹ a chika oola nẹ a ma lan ma, o yọ very kọmọn nawọn nẹ achẹ i la. So o chẹ lẹ ayipẹnẹnchẹ ku abaa baa uwa gweeye fiyẹ achẹ ku ikee a a. Uwa gweeye ẹga doodu fiyẹ achẹ ku ikee a a.